Time ko̱o̱m muap de mar mar yi ba, ko wuro tong su ru pin. Time pas a bit ga̱fe tong ma̱ ding ma̱ mad mar to, time pas hok, ma̱ dinga ma̱ mar mar hok, ama ko̱o̱m, gwen lun muap ɗe mar mar ba. La ya lun hok la ga̱ ga̱ pe ga̱fe tong ga̱ muan ga̱ bi pe ga̱ de kong nga̱, hande, a ma la ya pas fuan tong taan bi muk de kat sa̱ ga̱, la ya ko̱o̱m kuma a time mar fa̱ ba